Kua tembipea, jaeko öme vaera tembipe yandeve yaguata vaera pɨtürupi, yaiporu vaera öimeta guinoi pilas, jare foco, jokua mbae ngara ikavi